Obuthuku obunene abandi bakathuminyerera okwa bukuhi <hesitation> nabandi ebathuminyerera habwe omubughe abaghma omwibo bakabugha ambu thulhibakuhi keghe nikwenen thulhi bakuhi so ekyo nikighuma okwa bikalheka ebathuminyerera, omubughe, aaa obukuhi, haghima nemibere yethu yeyikalheka abaminyerera eyathukalhwa kandi ebaminyerera ngoko thulhi bakonzo abayira. <hesitation>